Nde wonnunoo mi wanaa maroowo dawaaɗe sanne nde, mi wanaa annduɗo siiŋaaji majji sanne. Sabi dawaaɗi, ɗi ladde ɗii ana ngoodi, ɗi wuro ɗii du ana ngoodi. <hesitation> Gonɗi ladde ɗii, ɗii mbiyetee piicaaɗi. Wuro ɗii mbiyetee maraaɗi, ayyo.